Auname yaa yi fadsə maꞌa’ bəka waya fadsə kwaloya ba pelelele pə u kə naa too mee niĩ a bə sents wo nə əws mei auname yi kimisə kwang yí fad ɓaataya ə ndə kwende. Bə kwende yin tom sə ba, ngaa medkəra, kwende tom fer kon ɓə riĩ sikləra ma kuna yi kee kuna mei handa piɗin bə maꞌa’n fer ɓan wa sə tiriwa ɓə ko ɓə kang tirimse ma kuna ə ndə fer ɓən təblə sə mbə seyaa wa mee ɓən tas mbəseyas aa ɓən təblə tiri ɓets handa wosə woa too mee handa pidinwa ɓaa haaa puksɓosan ɓaa wo duru kə ɓaa tas bə kəu wa ra bə taa tiri ra, pə kaakəke kwende yi kěě kuna mei handa pidin ndə tas tirims rawa kə ndə tomtomniu kuna yi kame wāno nə maꞌa’ bə kə daa tomba ra, kwenɗe yi kemenə ɓong nə ma sen ta kən, senta nigaan bíu yi keme wa’i ndə tas tirimse ɗəmra wa rau wâi ale kənə woɗa ko ɗa kəna tiri, kwende yi kēě kuns kənə woɗ ko ɗa kəna tiri eẽ kuna yi kem to mee kə maaso mava semra kwenɗe kiyi wo yi woɗo baa koa kaaka ni mee ko ɓa a kəna tiri a kaakani ɓə kosaa kaa kasiyi ni wá ɓə keme ɓong tə wo tə kəna tiri, kəna tiri pə kənə na bi yi keme tə wo tə ngə fang keinei kə tas kəna tiri. Kuma ɓə tang kwende siyi mee yi woɗon ɓə kaakasiyi bə nasə kaaka siyiwa a pa tirisiyi a puku ana kuna, a ti kwendesiyi polomsor a wiiyas kaakasiya ni mee ka sǎǎ sǎǎ kaa kasiyi ni mee ka sǎǎ sǎǎ kaa kasiyi yi pid tasdi yín haa homda yi sək mbəs an le kwendesiyi ta a wiiya auwení ngiiki hk kaven desiyi ta a fom fobbə yi keẽ kaaka, kai kaaka keẽ tomniu sam ɓong nə keẽ no kwende yiu yaãya kaakakaya sam ə̌ə̌ ən parabi tik tik maasoya keẽno kaa kem tiri keẽ nosiyi pə kem keẽno yin yaãyā mau bə tomsə biu keẽyâ kuna siyá yi wo kaa ka síyi yí kem kaiya wâno nə yawa mara sayorara auwe yi kem ɓong nə wər keẽno yín yǎǎyâ kaaks siyi sam nɗə para pəi tun da bə kan kan ma kuna maí kiyi haã yi woɗ tə ale mee kaa fang ɓaa kəna firi wa, kwendeyi kaasə ɗo yi ho ɓaa he ɓə ma auwe ngêkelek na yi pid yi hama mo ne tondəllə mee kaarkasiyi yín woi wo yi tro kwende yi niĩn mara auwe yí keẽ nəsəra ndə ɓong tərau kěě ěěwa’ to da yake kwende siyi ka bə kan kan ma kuna kei kiyi has yi woɗ tə maaso mei ko ɓaa kəna tirira bə maꞌa’ ham pə kə ɓaa pam ba aí ɓən monsə kwendesiyi yi mon koyi ho kuna ham ka ɓə kansə mee ko bə pəbə mei yin koe ham bə kansəwabsi. Koa ho kura yi taꞌasə ma tirí ɓoti a saɓaa pə ka tomtominiu kwende yi kem ɓong bə kaa ombai nə pa tír ndə kêěsə mee kəna wod ko da kəna tiri kaya kum yi kem nə ngə pasanənə paꞌa sam nal ngə paꞌara nən kəna ngə aiya ənə pa tiri ndə kan kan ma niĩna mee kənə woɗ ko ɗaa kənə tirí pə ngə kem ngə nə paꞌarau kuna sem nə ngə paꞌara keng kwenɗe yi kemei ye mee massoi mata sem ra mee ngə kem ngə paꞌaraí ka nən tsa samra, kuna yi koõ samra səra ɗot yaa na pə sengge yi hoo ndə pītira sam kaí wâno nə yawaa pitirara nən yau eesəra kunsiyo woyi koõ eesəra ɗot yi mu skə koɗok a putu, kuna yi hik yi le hulara yi hur piriiɗ kuna ndə maa kokraya yi hur piriiɗ kuna yi taa kwende same si ka santo ngən hur mee ndal biu, kwende yi keẽ yi kemei nə hur maí nə hr pamra mee nawâ ɓaa keme nad ə kəkro kunawa’ ən ndə kəkro kunawa’ kěě ěě si ka tomtomii to kuma yi keme ɓong eɗa yin keẽsə mei ndə kəkro kunsavana ka tom ɓaa nə ma, kwende yi men yi ham gagarrə kuma yi kurasa ɓaa kem ndə kə k ro kunawâwâ yi tirsiyi ka kar aham mib a putu, as hansə mib wa kwende yi too tirsiyi karkar ya hamaa putu, kuma men kem ki yi hamar wo yi hoo kwende yo monon yi sengga tir yi lesəya, yo senggə sə yi ho had yi fom sents yi ho ndə para tik tik wa. Yi kem samto eda yin laãn niĩnau yi keẽ nə mee na ndə kək ro kunawâwa pə mee nən han yi semraw yin sen ɓiu yisengge sə yi hoo mara ndə paꞌara ɓongto semaa sindawa. Kai eda maa yi panə paꞌara yi ho kwende yi toosə tirisiyi yí wīni aakana pô. Aa yi yaa kana po’ ka tomtomní yi yar kwende ngə nau sam nə doá’n, kwende ngə nau sam nə dǎǎn ngə nay sam nə dǎǎn pô, ənə pa tirisiya sam nə ngə pa̱ꞌara, ənə paa tirisiya sam, nə ngə paꞌara keng kaa nə ngə paꞌa ngə kem ngə nə paꞌara hən ɗad yi kənasə yi něě wâ keẽyâ kwende yi kemei bəka tomba waã a tung neme, kuna yi tung nema pǒsiyoi yi tung kana hansara. Ndə maꞌa’sə mee po’ kwende kí yi sǎǎ yi saã kədda yín saã kora losə losə kora yin tung neme a po’siyo yi teẽ han kwende yisə ɓara yi sokə tinggo yo kanara yi kemeta a tung nafa, yi tung nats kana hansa ra yi tung dəm kans hansara yi keme kai ənə paꞌa sam nə ngə paꞌa yi keme a kərtə ngə tung tolo, yi teng tolo akan tərkə tərkəkəd kwende yi wərsə tolon kan kar wâ yi ma yi bəkkaa hinɗa pa’ kawa ka hinɗa daãn yi ma yi kaa rang a hinɗa yi keme to a wini yi wii winawinɗa a wini yi kwepetə yi win yi keme bəka tombai nə wər ngə tirisiyi ngə pa nə kwng a rage diira a pa ngə yabba putu meeyi kema a paꞌa kwende yi sokə weɗoo kaawo, yi kem a win keeya yi winni a winni yi winni yi win tolo a paã pung.